شوف هو انتي باه تكون اقوى معناها هكا و الكل جسديا <hesitation> دونك اوتوماتيكمون لازمك تعمل دي زيجزارسيس نتاع السبوع كما نتاع الضغط تنجم تعمل رفع الاثقال <hesitation> تعمل سكوات <hesitation> تنجم تستعمل <hesitation> الركض او المشي السريع ركوب الدراجه اكسيتسرا